Kolotsaina kanadiana, <hesitation> mety hoe mifangaro ihany koa angamba satria any misy olona miteny anglisy, misy olona miteny frantsay, dia tsy haiko loatra ankoatran'izay hoe langue izay, izay langue karazany anankiroa izay, fa ilay tena hoe kolontsaina be mampihavaka an-dry zareo tena tsy fantatro